Nyimpa dze, sɛ ewͻ hͻ na innyi apͻwmudzen a, w'asɛm yɛ mbͻbͻr. Osiandɛ aberbiara no, ewͻ dwuma a ͻwͻ dɛ idzi. Afei sɛ ͻkͻba no dɛ wo ho nnyɛ dzen a, ibesi dɛn na edzi wo dwuma? <noise> Ntsi sɛ biribiara mpusuo wo dɛ ebɛtsentsen wo mpͻw mu a, fa w'enyi to wo ndwuma ndwuma a ͻwͻ dɛ eyɛ no aberbiara. ͻno bɛma wo nkuranhyɛ a ͻwͻ dɛ aberbiara esoɛr na etsentsen w'apͻw mu. 'Beͻause' apͻwmudzen ho hia.